أنا بفضل كون فنان كوميدي مشهور لأن الضحك و الفنان الكوميدي له تأثير وايد كبير علي الجمهور و له الكثير من المتابعين ، أيضا يجعل الناس تنسي همومها يدخل عليهم البسمة و الضحك و الإبتسامة ف جدا شيء مهم ف حياتنا.